E carreghe co-e roette, comme ê ciammemmo niatri, servan in linia de mascima pe quande no ti peu camminâ. Oua, i caxi pe-i quæ no ti peu camminâ son tanti e despægi: da chi o s'é solo rompio unna gamba à quelli che gh'an de paralixi ò de marottie degenerative. Megio no finîghe in scê carreghe co-e roette.